כ'בין אין א הויז פון שדים און כ'האב נישט קיין וועג ארויס. כ'בין דערשראקן און כ'קען קוים אטעמען ווייל כ'ווייס נישט וואס גייט קומען נעקסט, וועלכע גייסט ס'דרייט זיך דא. אימיטן גיבט זיך א עפן אויף א טיר און קיינער שטייט נישט דארט און ס'עפנט זיך אליינס. <hesitation> כ'שפיר ווי איינער דרייט זיך ארום מיר באט כ'קען גארנישט זען. אלעס איז אזויווי זייער טונקל און כ'גיי אריין אין איין לעכל.